Mana-alikei nhele budu nzi bu budu eziokwu and hah nkwo meji eikei eziokwu papa kana su epiokwu je liveu ndu ogologo obuko-oma meb ohuna nyenin nye obula nzi nlikirim eziokwu nlikirima si mani dazila anyi nu egwu igurugu nlikirim eleke ihuna bah zeguni nah apah ovu noh soh bah nma oba badu neh weh zor bekuli ikwu izuna ama kwe iku mere nyekam zila nah akpa agwa izi na azi ohuah agwa kam okpari noh obimoma obekule owee aleke nye-ebekamasi iku bah nakwesuma iku omuru-umu beh mushi muru bah ngwarula bah rumu. Taka shiko ru hu bekwe oza iyi ekwu koyan zakwata yinkari <hesitation> nu badu oma buroma nu ha hubala ezegu elebadu yamuru nu nyeowu budu oma hana oba la elebedu yamaru nubu ezi mara bedu hahobela ihuru ahia ehebadu yamara na bu ezi mera badu ezegwa eh kenukobula ezegu ali dumiezegu eh badu nyamara owey nyakabu eziemara badu <hesitation> ochi ke gwu ezie nyekiyam yameru yueam obu ezimara badu nhahobala iwuguma si nubule amai ewule nha otu awha elebadu marwna nu eowubu du oma ewulem ham sodu awha isienu elebada mumura nu ewe ovu oma nyka ono wu budu oma but oburu nyweru budu buoma naa oya wunla ohea laru elebedu owegwu and ogesi masi elebedu nu owey awiya wea budu oma.